Wor wor New Zealand in kunnen wor bekenuu. Wor kan manif bekeni ennan, wor kun duran yaani gaf inaman, won orrua himben ishin orru orreti. Amminen wor kunnen inin <hesitation> won zinifua hinfeduu, ishin dib ete naden futii .naden ishiannen <hesitation> yaani mavazi ishian cchachareko neketi. dini ishiaanen kristoa, dub amminen wor kunnen wor yaani won kulla yaani inaman kun guddete. dub amminen sherehe tok kabdi sherehe ishin kabd yaani sherehe, yaani gan kas sherehe fulani ishin midaffetit jiraa, katika inaman kullin wot chachae.